يلزمك تدخل تترينا مش على حاجة راه مش باش تضيع وقت, خاطر صحتك, خاطرنا وصلنا لعمر لازمنا نهتموا فيه بصحتنا خاطرنا نحبوا نكونوا واقفين لصغارنا واقفين لعايلاتنا مش نوصلوا إحنا للأربعين أكاهو تولي ركايب توجع والكرومه توجع والإيدين توجع يعني ما عادتش اختيارية توا كي تمارس أو كي تلعب رياضة لازمك تتحرك رغم كل شيء وماخيرش من إنك تدخل قاعة رياضة وتترينا على روحك الي عضلاتك مستحقين.